Añao izañy mamboly mandritry mainandro da mañano tekniky tavohangy apitiky ambodi fambole eo da asia rano bakeo lavaky kidkidy avao hiboa rano iñy mba andeha goty pary goty na koa fambole ataonao izañy tsy fambolea tsy mila rano manahaky voli balahazo ireñy ireñy zao tsy mila rano maro.